Ny momba ny filokana amin'ny fantanjahantena dia maro tokoa ny tanora amin'izao no mirotsaka amin'ny filokana mba hitadiavana vola, eo ihany koa ilay resaka hoe fitiavana an'ilay miloka mihintsy saingy koa izany mila mitandrina satria lasa tafiditra sy tafalatsaka lalina amin'ilay filokana dia lasa problema be izay vao afaka amin'ilay izy indray satria lasa manimba ny fiainanao mihintsy izany ilay miloka.